ס'נעמט מיך בערך צען מינוט צו ווערן גרייט צופרי. מ'גיבט זיך א טוה אן, פוצט די ציין, מאכט די האר און ארויס פון אינדערהיים.